مادتي المفضلة بالمدرسة كانت اللغة الإنجليزية رغم أنني درستها متأخرا يعني درسناها في السن الثانية عشر أو الثالثة عشر إلا أنني أحببتها كثيرا لأنها جاءتلي لغة سهلة و كلماتها سلسة و كنت أتعلمها بدقة متناهية حتى القواعد النحوية الإنجليزية كنت أعرفها جيدا عندما كنت أدرسها في المتوسط و واصلت ذلك المشوار في الثانوية و في الجامعة كذلك درست اللغة الإنجليزية.